ɓorod, kwin, rab, gbunung, net, nub, nashin, nare, natat, ninit, shub, ɗikwin, ɗirab, ɗigbunung, ɗinet, ɗinub, ɗinashin, ɗinashin, ɗinare, ɗinatat, fakwin, teekwin, teerab, teegbunung, teenet, teenub, teenashin, teenare, teenatad, teeninit, fakwinteeshub, teekwin, teerab, teegbunung, teenet, teenub, teenashin, teenare, teenatad, teeninit, farab shike nan.